إذا أنا ببلغ عن سرقه عربية اول ما اتصل بي البوليس بكلموم انو مثلاً رقم العربية كده كده وأنا لو عارف صاحبا ح اقول انو صاحبا فلان ان لو ما عارف صاحبا ح اتصل بي البوليس واوريهيم اول شي رقم العربية لأنو ممكن هما لحدي ما البوليس يتخذ اجراتو ويجي الحرامي يكون سرق العربية و مشي فبحاول انو اتبع الاتر واشيل رقم العربية واتصل بي البوليس واقول بيهم انو في زول بحاول انو يسرق ليهو عربية بتاعت زول تاني و من الحأجات الأساسية انو اوصف شكل الحرامي زاتو والوحه بتاعت العربية يعني دي حجات حتى لو هو مشي ممكن تكون مفيده للبوليس في انو يتبع العربية و وصف العربية برضو يعني